Pues ñindeysocoj contajeran costumbre nambay del pachanga narconchershe malana sujier shageliendos nasaguandi child nasaguanga deymoda aquel demialish nañeum ushaundiat shecorna junchield panamban ti al pachanga ti albuya kepue niambat tiguyadtia alok ñeinguey ajmok kesanlokiend apar chike pana jaguante alkemina najñe alijch mi mipeinado miñicueyshi mijuenchimal najñe batchue